פי אחד אלאיאם דאעת עאילה מן א־טויור פי אתנאא מוסם אלהיג'רה בסבב עספא קוויה, אלאם חאוולת תקוד סע'ארהא וסט א־לגיום, לאכן א־ריח כאנת כִּתדפעהם בעיד ען א־לסרב, האבטו פוק שג'רה ע'ריבה ופג'אה סמעו טָאִר קדִים כיגול הונא א־לטריק יבדא ולאכן מאשי אלכל יוסל ל־נהאיה, א־טויור א־סע'ירה כאנת ח'איפה, ולאכן אלאם קאלת מע בעצנא נקדרו נרג'עו ל־טריק, בדאת מְע'אמְרָה וסט א־לגאבה עמראהם מא שאפוהא מן קבל.